Kwane a yɛfa so popa aahwehwɛ anim nie, bia waahwehwɛ anim aayɛ tantaanntan, deɛ ɔdi kan nie, wode ntomago, nsaago bɛbɔ nsuo ama no aafoa kakra, ne wode afefa ani nyinaa bia ne biibi aatintim tintim ani, na ne nyinaa aayɛ merɛ anaasɛ aawaawae. Sɛ wowie a, na afei wode nsaago a ɛmfoaaeɛ, wode ɛno nso aafefa ani de aayi fii noaa ɛwɔ ani no nyinaa, na afei wode powder <hesitation> powder a yɛbɔ yi bi, na wode ɛno nso aagu adeɛ so, nsaago a ɛmfoaaeɛ na wode aagu so, na wode anaasɛ wototo powder no gu ahwehwɛ no ani a, na wode ntomago a aho aafefa ani nti wobɛwie no na ani no aate kama kama kama kama. Nti yɛka sɛ kwane a yɛfa so popa ahwehwɛ anim a, kwan wei na yɛfa so.